Iny indray an, tsara manaraka an'ilay daty efa misoratra eo amin'ilay boaty. Dia tsy mihoatra an'in ydaty iny mampiasa anazy satria an, ny vokatra atao anaty boaty matetika ma- mibontsina rehefa manomboka lany daty izy dia iny an, mankarary vavony.